اكتر الحيوان غريب شفته كانت الحرباية كانت حرباية غريبة يعني كنت اول مرة اشوف حرباية تتلون كده بلون الحاجة اللي هي واقفة عليها يعني كانت واقفة على الارض تتلون بلون الزرع وبعدها بشوية وطلعت على كرسي كان لونه ازرق كده طبعا تتلون بلون الكرسي.